Ngara yandepuere yaikua kavi mbae ko ïru va oyemongueta, yaikuavaera jae opaete jae iyemongueta ngara yandepuere ërei ipuere yande yayomborɨ jaendie ipuere vaera yayomboete reve yaikua ko mbae jae iyemongueta jare mbae jae yende yemongueta